Daabaa mo ɓurmi yiɗde fof ko nagge. Ngati nagge ko huunde nde tawmi, nde njiɗmi. Ene wuurna neɗɗo, hokka neɗɗo kosam. Sa hirsii ko tewu. So tawi a yeeyii ko kaalis keewɗo. Kadi aɗa waawi kadi marde nder galle ma haa wonta sehil ma ni.